Ël fon a serv për süé i cavei cuandi a sun bagnà, ëntà taché ël fon a l'elet a la preza, zgnaché ël butun për avisché ël fon e paselu d'zura ai cavei bagnà për süei e aprè chë cuandi ün al a fait la docia